اول شيء ابي اعطيهم نبذه كذا عن تاريخ دوله الكويت ,وتاريخ اسره ال صباح الممتاز لاكثر من ربعميت سنه, وبسوي لهم زياره للمتحف الكويتي الوطني ,واسوي لهم زيارات لقصر الشيخ مبارك وقصر السيف وقصر بيان ,واسوي لهم زياره لكشك الشيخ مبارك ودوله سواحل دوله.